Inama kuune inama diima inama dima kune inama lilla tab feduu inama kune tabii ti wottii dufee dado ishianen tabaa jirtuu inama kune gda guget ka jira sagale ishianen sagale foni faa sagale binesira duft sagale ishiane guda miotii sagalenen ishutii midafetaa.